اول وظيفة ليا كانت التدريس. بعد ما اتخرجت من الكلية ابتاعتاي بدأت ان انا ندي دروس خصوصية واديت كمان كورسات، طبعا التدريس وظيفة ممتعة جدا. ان يكون عندك معلومة وحابب اتوصلها لغيرك. <hesitation> طبعا انا كنت مسمتعة بيها لان انا عندي القدرة اني انا نوصل المعلومة لجميع المراحل من مرحلة الابتدائي والاعدادي والثانوي وحتى ما بعد الكلية لان انا بعد كديتي اديت كورسات. فاا شيئ ممتع لما يكون عندك معلومة وعارف اتوصلها واتبسطها.